Ngany chinoix koa zany tena ma-tena kolotsaina ndreo reo zany magnaja discipline maro vofehy na ny zaza aterakindreo fa tena vofetsa mintsy de reo koa micopie bibraty ary tena mangalatahy tena tsisy hevitry zaigna ny kolotsaina ny chinoix zay <noise>